Ademilon ghasie gittieka sokin'anga firgikani, ayera ikani yani, ousira ikani, fenta ikani, akindaya ikani, digdaintan sokin'anga firgikani.عربية man edilog kallina'nga, in tan firgeka sokina'nga firg iskirosa, wida edilog kallikan, tawli gubalakir oggtano fa tagnin, tan firgaen agara gon fa duwi.